To wal Ilimina, ai mbuna ti suban mana, ai mbunau, ai mbuna mana, ghi har bama puriyayi wa hyi, wuyanu, ghingin ma Sinaa yu, ma hawimu ghi tsagyi taghin ti divunai, amma gwamana’a, ai gwamani taba butina, taba butin ni duniyi ma ɗin ɗi Lthin swuna taba butin naʒa, ghan kwa khin cani, wi andaka iya varakhi pakhi wuyu, gtan kwa khin wayu, ghani kwa khin cani, Wundaka sina yani bu wi ta Umaa, ghani kwa khin cani, wundaka Sina ma yani bu Lthin sawun ta Umma gma gwamu, na Sinakhi ampanasi ei-ei gwamanaa, na gwamani ma sina yani bu ɗafu ca Umau, Lthikan ca Umau, ɗin yani bu sinni ndaka Ummau, ko wati, wa-wa wa ɗighan Lthanai hyi suban hyi ndaka sina yani buwa Ummau, ghingin we, ghani we-e ta khin ampanin Suss, gwamana’a ko kowi gwamana, ɗin yani bu ma Umma gwamana mei mai ma Umma ɗi durasi, ai ma Ummaɗi duri ta ilimuni? Tabu ʒha gwamani we ɗin yani ghan kwa khin ilimuna, babu ghi Sinni andakhiya, bayani bu wu ndaka Iya Ummukai bayani bu hyi ndaka iya Ummakhi ti wani, wa Laiga ngini garai, wa Laiga gwalfi gaari, walai ga gwalfi gaari, wa lai ga ɗin yani bu hyi ndaka khiyawu ƙwafa yaɗa va injikhi bana’a sai gwan wu u’nm iLimina. Ghan kwa khin can ga, babu wuyana, hyi ndaka ma Sina ghiwu, komi jani nawi komi mbanwi, komi iyakhi ʒhewali tawi hyi ndaka Sina ghiwu ghanidai wakwa khin Ilimina, to Ilimini ci mbuna ti Suban ai mbuna ti tani ta dinnan ni bu bu ma ɗahana’a Lthin Sawun bu ma ɗahana’a ai mbuna Sussu ti Subana, ghama we-e ngingi yemu ma halusi, halemuya, ma halusi papa ɗinnan te-e, mbiyani hyi khiya tanu, hyin ndaka ga halusi ga hyina kuusi, hyin ndaka ga halusi ga hyina kuusi, hyin ndaka ga halusi hyina kusi, to maLtha, naLthinani fakhi. Ma halusi khin jani ma, ma Pa'su, ma hala ta ta Ilimun ma khin janima ma P’ayu subu halusi hyi P’ayi kan, gwamana yaba subu kuʒa P’iyatina, yaba gyullhubuni ɗi ghanghina, iyaba civa ɗi ghanghima, yaba ngangyic’aghima, yo-ya-ya yaba su cani, ma bu kwa can kan, ko ta koƙuwa tani wuyanu kowayu, tani ti vina wuyanu hyi ndaka Pinyusima fi Vina wuyanu, ghama we-e, halemu, halemu, Halimu llimuna, Halemu llimun ti muLthighin khin kakhiwughima, ghan kwa we-e, mandaka ghana galuwina ma ndaka ghana galuwina ti gyullhuban ni gwamana subu laya ghansinnana’a, wai Lai ba wu p’ayi dai, to wu p’u shikenan, ghan kwa wani, Sai Wulthiwi sai kakhihyin iyakhi cahyin, amma gha p’aya tani Lthiti, tani Lthiti hyn halayi hyin P’aya shikenan, piwuyi sai wa p’a ghi-ghi kwa ʒhi nufin sai wa p’au, sai wa p’a ghi-ghi kwa ʒhi nufin sai wa p’au sai wa p’usi gwamani ai nayi suban gwamani hyi LthaLthin ca-aa ghi hala Ilimuna ghama we, halemu ilimuna, Ghinshin na ʒha ma p’usi.